थियेटर और ओपेरा। थियेटर होवे जिमे अपण मूवी देखबा चाला। जसा कसी भी मूवी रेवे तो ऊणी अपण थियेटर में देखबा चाला तो वा बड़ा पर्दा पे बतावे। घर ने तो नेनी नेनी टीवी रेवे। जसा कोई नवी पिक्चर बणी तो वा थियेटर में आवे सबसे फैली। वा टिकट लागे तो वा पिस्या देणी पड़े। अर ओपेरा जसा गांव में मंच बनावा। मंच बनाके उपे कई कई करा जसा रामलीला तो वु ओपेरा रेवे।